er bær sem stendur við Ólafsfjörð og er

bærinn staðsettur á Tröllaskaga í kringum árið níu hundruð komu bræðurnir Ólafur bekkur og Héðinn og námu þar land Ólafur settist að í Ólafsfirði og Héðinn í Héðinsfirði sem er fjörðurinn vestan við Ólafsfjörð í bænum búa núna um átta hundruð manns og við ætlum að kynnast fjórum þeirra betur og er tólf ára ég Frímann Geir Ingólfsson og ég er ellefu ára ég er níu að verða tíu ég heiti Árni Helgason ég er sjö ára á heima í Ólafsfirði seinast þegar ég keppti á móti

yngri systur og yngri bróður við erum oft að rífast eiginlega á hverjum degi það er draugahús fyrir aftan okkur einhvers staðar það er kallað og það veit það enginn hver gerir það ég er hræddur við sjóræningja grýlu

og

sérstaklega þegar

komið

við erum komin til Ólafsfjarðar hér er mikið af háum og flottum fjöllum og margir æfa skíðaíþróttir en hvað ætli sé það besta við að búa hérna lítill bær fallegur og stutt að fara allt

stökkva oní vatnið og bretti

sleða svo er líka mjög gaman á sautjánda júní til dæmis erum við með stærstu vatnsrennibraut á Íslandi mér finnst rosalega gaman að fara hjá umhverfið er mjög flott svo er líka mjög gaman til dæmis á veturna þá förum við stundum á sleða mamma mín og pabbi eiga svona

þá skutla ég þeim stundum inn í dal og þau byrja að labba og renna sér

ég þeim stundum inn í dal og þau byrja að labba og renna sér og það elska hana allir hún er alltaf syngjandi og öskrandi og hoppandi amma mín og amma hennar eru systur amma mín býr úti og ég er

ömmu þannig að ég fæ að kalla hana ömmu ekki beint í gamla daga keyrt hérna alveg alveg bak við fjöllin og það það tók alltaf svona tvo tíma þá gera göng á milli göngin eru á milli Siglufjarðar Ólafsfjarðar nú er búið að sameina Ólafsfjörð og Siglufjörð og núna heitir þetta Fjallabyggð

fimleika fótbolta og skíði og einu sinni í kór við vorum að byrja með fimleika ég æfi reyndar bara á kassagítar ekki rafmagns en ég á rafmagns sem ég get leyft mér að spila eitthvað sem ég kann sem er meira rokk svo eru skíðin það er líka mjög gaman þótt við séum ekki með fleiri en eina lyftu það er samt búið til fullt af leiðum skíða félagið heitir skíðafélag Ólafsfjarðar ég er búin að keppa á einu móti á

upp í skíðaskála svo keppti ég á Andrés maður þarf að æfa sig soldið mikið til að geta verið á þessu þetta er eiga hjól sem passar á sig ekki eitthvað allt of stórt eða allt of lítið það er bara að æfa sig og svoleiðis ef ég mundi stjórna heiminum þá mundi ég segja að mætti aldrei vera stríð og ég mundi hjálpa fátæka fólkinu gefa þeim pening

fíkniefni og allt svoleiðis í burtu þá mundi ég vilja að amma mín mundi flytja til Íslands mér

í kveikt á perunni þið þekkið þetta það er ein þraut tvö babb spjöld stórhættuleg spurningakeppni og að sjálfsögðu endar þetta allt með og Dóra Björg verið velkomin krakkar frábært lofar strax góðu þrautin sem þið ætlið að leysa í dag er að þið ætlið að búa til farartæki

nefnt mér dæmi um farartæki hjól bílar eitthvað kannski sem getur flogið flugvél já eða siglt eða kafað bátur farartæki er í rauninni er bara eitthvað sem getur tekið okkur mannfólkið frá einum stað yfir á annan þið ætlið að búa til fyrir okkur farartæki en þið vitið ekkert hvað þið hafið til þess þannig að núna ætla ég og heftari jæja krakkar þá eruð þið búin að koma ykkur vel fyrir hvernig líst ykkur á þetta

einhverjar hugmyndir hvernig þið ætlið að búa til farartækin já þetta verður spennandi að sjá en þið hafið núna tíu mínútur það er ekki eftir neinu að bíða við ætlum að kveikja á perunni þannig að þið fáið við ætlum að kveikja á perunni þannig að þið fáið á öndinni hérna finnst þér virkilega jæja krakkar þá er tíminn hálfnaður við slökkvum á perunni og tökum smá pásu hvernig gengur hinum megin bara mjög vel stýrið helst ekki mjög vel nú er límbandið leiðinlegt og límbandið er leiðinlegt við eigum fimm mínútur eftir held ég nóg fyrir mig er er komið að því að þið fáið

þetta er stórhættuleg spurningakeppni sem enginn vill tapa í þið þurfið núna að klára klára farartækin spurningarnar

að það eigi eftir að ganga á fimm mínútum á fimm mínútum

þetta er búið að ganga samt soldið vel hjá ykkur þannig að mig langar núna að draga upp úr þessum vasa babb hér er

með nokkur

mig langar að biðja ykkur að draga eitt babb og lesa fyrir mig hvað stendur nú verður önnur höndin bundin við hausinn á þér svo þú getir bara notað hina höndina til að klára verkefnið jæja Dóra gjörðu svo vel hvað er þitt babb þú þarft að skipta um verkfærakassa við mótherjann það gæti samt komið sér vel það gæti komið sér vel það gæti líka komið sér vel fyrir þig Gunnar

verkfærakassa áður en við höldum áfram nú þurfa Dóra og Gunnar að skipta um kassa en þau mega halda eftir öllu efni sem þau voru byrjuð að nota en klára með hinu efninu

að binda höndina við hausinn á þér hvora höndina viltu binda er heldur betur babb mundirðu klára farartækin sín og þau hafa bara fimm mínútur já við kveikjum á perunni af hverju ætli jöklarnir séu að bráðna af hverju eru sumar eyjur að fara smátt og smátt í kaf af hverju getur sjór flætt yfir sumar borgir og af hverju eru kórallar og kóralrif að deyja af hverju er þetta að gerast hvað getum við gert

vissir þú að loftslagið okkar er að breytast þetta hefur mjög slæmar afleiðingar á jörðina okkar jörðin hlýnar vegna þess að við brennum meira af kolefnum en trén sjórinn og jarðvegurinn getur geymt þá losna

svokallaðar gróðurhúsa lofttegundir út í andrúmsloftið vanalega þegar geislar sólarinnar lenda á jörðinni kastast þeir til baka en gróðurhúsalofttegundir mynda eins konar teppi í lofthjúpi við jörðina sem lokar hluta af geislunum inni þá kastast geislarnir aftur til jarða og valda því að jörðin verður allt of heit

eins og mér líður núna þetta kallast gróðurhúsaáhrif hlýni er það ekki jákvætt

okkar eru að bráðna og hverfa og hafísinn er að minnka minni hafís hefur mikil áhrif á dýrin sem búa þar þegar jöklarnir bráðna verða þeir að vatni en hvað verður svo um allt þetta vatn það endar í sjónum sem hækkar sjávarmálið og ef sjávarmálið hækkar geta sumar borgir og heilu löndin farið á kaf það sem getur líka gerst er að sjórinn súrnar það hefur áhrif á lífríkið í sjónum okkar til dæmis eru kóralrifin að deyja og þá missa margar sjávarlífverur sem búa þar heimkynni sín og deyja eins og

veðrið verður óeðlilegt mikil rigning og heitara á veturna en við erum vön jöklarnir bráðna og sumar

sem lifa við landið geta þurft að flýja til annarra landa það er eðlilegt að hitastig jarðar hækki og lækki til skiptist en hins vegar er það að hækka allt of hratt af völdum mannanna og það lækkar ekkert aftur gróðurhúsalofttegundir koma til dæmis frá flugvélum

og þegar plast við getum hjálpað til við að hægja á hlýnun jarðar meðal

annars með því að endurvinna minnka

hætta að láta sækja okkur þegar við getum alveg gengið tekið strætó fengið far hjá hvert öðru og margt fleira það er samt ekki öll orkuframleiðsla slæm það er til dæmis betra að nota heitt vatn til að hita upp húsin í staðinn fyrir kol eða olíu og búa til rafmagn með sólarorku vatni eða vindi í staðinn fyrir olíu þess vegna erum við á Íslandi mjög þar sem meiri hluti orkunnar sem við notum er búinn til úr vatni eða jarðvarma

hlýnun jarðar er risa risa risastór vandamál en með því að vinna saman þá getum við leyst með því að vera meðvituð um vandamálið sleppa því að keyra þegar við getum gengið minna hvert annað á að vera alltaf umhverfisvæn þá er tíminn búinn við byrjum hérna hjá honum Gunnari þú mátt losa svona jæja Gunnar segðu okkur aðeins frá farartækinu þínu þetta er tímavél já þetta er geimvera þær eiginlega fundu jörðina og komu hingað með sama tegundin eins og við þannig að þau gáfu jörðinni eða sýndu hvernig þau bjuggu ég skil þig en hvaðan voru þær að koma þau

komu úr framtíðinni það hljómar mjög sennilega náðirðu að klára spurningarnar já

að fá að taka þetta sönnunargagn og við förum til hennar Dóru hvað segirðu Dóra

þetta er hlaupahjól þetta er hlaupahjól

steina í staðinn því það mundi taka of langan tíma ég mundi

náðir þú að klára spurningarnar já vissirðu ölli svörin

gott að þið náðuð bæði að klára að svara spurningunum í stórhættulegu spurninga keppninni sem enginn vill tapa í við fáum úrslitin eftir örskamma stund ég ætla að biðja ykkur um að fara og standa á öndinni þá eru þau Dóra og Gunnar búin að koma sér fyrir og þau standa á öndinni hérna fyrir aftan mig ég er með úrslitin úr stór hættulegu spurningakeppninni tapa í þessari keppni við ætlum að fara yfir spurningarnar fyrsta spurningin var hvaða ár kom fyrsti bíllinn til Íslands a átján hundruð og fjögur b nítján hundruð og fjögur c tvö þúsund og fjögur þau sögðu bæði b hvaða bræður smíðuðu fyrstu flugvélina var spurning númer sem þýðir rangt en er það rangt ég veit það ekki og hitt sagði

eða undra bræðurnir ég veit það ekki eða voru það bræðurnir sem þýðir rétt ég veit það ekki það kemur í ljós hvaða landi tókst fyrst að koma mönnuðu geimfari út í geiminn voru það Sovétríkin Bandaríkin eða Kína þau sögðu bæði Bandaríkin það er ekki eftir neinu að bíða við fáum úrslitin núna þið megið toga í keðjurnar

láti laga hann sjáumst bara í næstu viku